हेयर ड्रायर एक मशीन होली जैं बाल सुखाण म मदद करदी। यो मशीन म गरम हवा फूंकण वालु पंखा होलु। <noise> बाल म हवा लगण स पानी सूख जालु। यो बाल जल्दी सूखाण म मदद करदु।